﻿We shine yimiji shine yiko milam kam, geleng-geleng nirara geleng-geleng mo nira koopani mandi na shuwem, nirra miru nirati noddo tuka iyano nira kabani nannari ywani mandim nari penki rani bilang'm ɗoji da ilani nari kumu poarom shigano dang shekero nda penkirani minun duwa yu geleng-gelengmo minu ndu-yu birang kama anjidireno shigano dang shekero taa teno pino watu yeno da noɗo mandi tiƙƙai nda noddo mandi nkpattuno ka shina dukuno nako majjuno ninte shanne ne niminji pete yu yake kanneya namu karro bongno nin noddo tuka weshire a shobo ning yindinam, ndi shobono ta bang fok, geleng-geleng minjire na iya indanim sai shi indikeno ningte nin di yu washre watu futu lokoci shi yamba kakko washa kirko ka kuno ning watu inddo wara yu weshire amayu walla nin te shena kar ino weshere nii indo weshire ne guduko. nin wattu gudugo ks shikk ning weshire weshire ɓillam gaskiya shushano ti farin chikki.